Reikua tata ko sekirei tei aja akaru nde reiape re erei kua ko oyekua oi paraete se re, neiro yeye se sepuere pota añae aja akaru nde reia pe sei jaema eyapo ikavi va se re, neiro se re eh tata ko sekirei tei aja erei kua oyekua se va jekopegua mbaetita sepuere aja sei rai yasoropai